Ne waaníu nepetinuiwaxɨ xeeníu Tepiki memɨte'utérɨwatsie, mmm, ne... nepaapa waaníu pumawekai, mmm, es que ta mɨɨkɨ pɨtikutuanékai teiwaritɨ́a, teewa peyeikakai, nemitari xeikɨ́a xewítɨ́ muuwa pukatei, mɨɨkɨ waaníu nemaama petɨ, xeeníu... tɨɨ́... me... tekwikwikate memuyehetsie, muuwa nepu... muuwa neputinuiwaxɨ.

Ne ri kaunari ke memɨteuweewi nepɨka'unieríxɨ, xeikɨ́a paɨ nepɨtimaariwa kename méripai tɨ waníu kaunari me... me... meka... yeme waɨká meka'usaruwákai, 'iyá pɨta waaníu, naaná ya mɨti'ánene pɨta waníu metekumaɨwákai. Ne ri nemunieríxɨ kaunari, kaunari ke ri nepuxei.

Ne kuxi paɨ nepɨrenenieré, me... mepɨteuwatsiɨxarɨme haxi, wai xeeníu, ya kɨxau heiwa memaweewíwawe para 'emɨreuteteerenikɨ waníu.

Ne neteukari pɨtixaxatákai kename tsikari waníu mɨtitetewa manuye... manuyexawariyatɨ ma... maana meteuyehatɨwakai 'etsiwa wita, mɨɨkɨ waníu yukamixa mɨwipa ya yuweeruxi xeeníu 'iwi.

Ne xeikɨ́a nepunieríxɨ xapuunikɨ, 'eetsiwa tsináakari 'anutituame.

Ne pɨnetsinakekai tɨɨrí netiwa'ɨ́kitɨwaame nemayanikekai pero nepɨka'uyɨwékaxɨa, tumiini pɨtikuyúruwa.

Tamɨ́ teteyukuxaxatɨwa... teteyukuxaxatɨwatɨ, taniukikɨ te'utiniutɨ, ya takie teheta'axiketɨ xeeníu, muuwa 'aixɨ memɨte'uniuka, tateukaríma, ta... tapaapáma ya wahamatɨa tetekuxatatɨ.

Ne, ne nepunieríxɨ nemaama pɨtatsi'utiwipákai, pɨta... pɨtiutiwipákai yumamatsíe, ke pai kuxi pɨkatixuawékai 'aana xeeníu máquina mɨtitewá hiikɨ.

Ne 'ixuuriki naitɨ pɨnetsinake, xeikɨ́a kwa... xeikɨ́a ke mɨreku'ukani naitɨ pɨnetsinake, tsimayetsutsui xeikɨ́a pɨkanetsinake, manuyeheekɨkɨa.

Ne nepɨtimaariwa kename hipátɨ meteu... meteuyenanetɨkɨkákai teewa, puuxúri mewaruhapatɨ, kawayutsiixi wahetsíe waníu mepɨteutitɨkɨkai.

Tamɨ́ xeeníu 'ɨɨrɨ́kɨ waníu mepɨtewatimɨwakai ya mete... me... paɨ luego teteexíkɨ xeeníu mepɨtewatituaxakai.

Ne nepaapa pɨti'uuximayátawekai tsɨ karikɨ 'iikɨ weewiyatsie, xeeníu 'artesanía mɨtitewá, maana pɨti'uxi... pɨtiku'uuximayátanekai teiwaritɨ́a teewa pɨkuyeikakai, nemaama luego pikuweiyanekai yaxeikɨ́a ti... pipareewíekai, mepɨteyatsakai xeikɨ́a.

'Uxa'á 'uuwa nepayekaní nekiitá neti..., ya xeikɨ́a, neti'uuximayátɨ 'eetsiwa ya netixeiyatɨ huutá xeeníu hiikɨ, pantalla mɨtitetewa mɨxuawe, mɨɨkɨtsie nepeu..., ne... ne... música ya ne'eniétɨ.

'Eena teiwaritɨ́a nemuyeika heiwa camióntsie xeeníu ne'anuti... nep... nep... nepetɨa maana kiekari hixɨ́apa neuyaka, teiwarixi karikɨ ne... mepɨnetsihe'aatsékai, tiitakɨ mepɨnete'aatsékai nepɨkaretima pero mepetínaawekai, ya nemɨreyuketɨakɨ ya, mmm, nemetaniukákaikɨ neniukikɨ, ne'iwá matɨa ta 'aana nepetɨa pero, pero kename maana tekakiekataari tepɨteha... tepɨ... tepɨtehamamatiwakai, 'aana tepɨtehetima kename taame metatsihe'aatsékai.

Ne 'eena nemuyeika como teiwaritɨ́a ne heiwa paɨ nepɨtiuyukeketɨwa, pɨnetsinake, pantalónta nepukakeeká xeeníu teiwarixi, teiwarixi memitua, ya tenis xeeníu mɨtitetewatsie naneukeekani, 'eetsiwa playera neranakatɨtɨ́ ya mɨtituiya tsɨ 'eena tinaime.

Ne heiwa ne nekiitá xeeníu meheku'iwaatáku xeeníu paɨ 'i hamikutsiixi teteuyu... tete'uyumarétɨ nepɨtiunetatɨmáiri, tseepá nie karaye'akai pero ne... xeeníu ne... tanakatá meukayaxike 'audífonos mɨtitétewa, mɨɨkɨ nepunetatɨmáiri, 'eetsiwa, 'eetsiwa ya nepɨtitaxɨawíekai pero nepunekaheiweri mɨɨkɨkɨ.

Ne tsipɨkanetiyuriwe, takai nehekuwaikaka hutɨa, maana ta kaneti'uka tɨɨrí wa... xeeníu wawarɨ́ipame, kauka ta rikɨ heríe nawekai, maana me'uyetetɨ yeme kwi meyuyewarɨ́ipitɨwatɨ, manatíweni yunaitɨ, ne... penaanaiyarixɨ pero xeeníu mepɨkate... 'ayɨweka mepɨkatehetikwikwinixɨ.

Mmm xɨari, 'e, waikɨ, ne nepɨranieriwe ya méripai nemɨkakuyeikakaitsíe xeeníu, nepa... nepɨwaraxeiyawekai mepɨ'atɨaríwakai ri hipátɨ, yukie mekaheta'axiketɨ me... mɨye'atɨaríeka xeeníu mɨɨkítɨ ke ri. Mmm, xɨari tanaitɨ tepɨkahanunuwa.

Ne heiwa nepayuharerutawe nepiini netituatɨ xeeníu 'iikɨ neweewíya, maana nepu... nepukwamanarie maatɨari yeme 'aixɨ neka.. nekareuta'inɨatawétɨ, ke paɨ, ma..., waɨkawa heiwa ke pai xewítɨ́ mɨtitinaneni 'aku, mmm, ke... yeme heiwa pemɨratɨmaiya, maana heiwa mɨtikɨyɨní, pem..., pemɨ... nepukwamanarie maana.

Ne maatɨari paɨ nekareyenenieretɨ xinuura ne'uxeiyaka yeme pɨreuyuwiiriwakai, ya yuhɨxie pɨra... rayuyewiiriwakai, paɨ nepɨkareyenenierékai ke... tiita mɨtihɨkɨtɨkai nepɨkaramaikái, 'ariké ke nepu'iyama ri, hiikɨ, 'ipaɨ, heitserie ri ne... nepɨwaraxeiyawe 'aku.

Ne nekwa'anuyeiwé xeeníu tewaáxi memuyenatɨkatsie, Zoológico memɨte'utérɨwatsie, heiwa, heiwa nepɨti'eriwa kename nemie, mmm, tiempo casi, tukaari xeeníu mɨkahaníerekɨ nepɨkwe... nepɨkayɨwe nemeuyaní.

Nemi'enitsíe wa'aátɨ wariena me'uti'uutɨ me... paɨ nepɨtiu... paɨ nepɨtiumá, wa'aátɨ wariena me'uti'uutɨ mepɨte'uyuitɨwani, o muuwa heiwa nemeuneniereni kiewa kutá, keewa kutá mepe... keewa, keewa mehaye'uutɨ me... mepɨte'ukwika nera'eriwatɨ.

Ne nepaapa, bueno neteukari pɨta ne pɨnetiuti'ɨ́kitɨa, es que mɨɨkɨ hetsɨa neputaweeríxɨ, 'iyá 'ɨɨrɨ́ ke mɨrayuweewiwa pɨnetsi'uti'ɨ́kitɨa, muuwieri, nekutsi ta 'iyá pɨnetsi'ɨ́kitɨakai 'itsari xeeníu, yeme nekwaitima, mɨ... mɨɨkɨ neputa'ɨ́kitɨarie.

Ne mɨɨkɨtsíe nemanutitɨa tsine'uteewítɨ nemaama ne mepɨnetsihe'ini huukɨ́a Tepiki xeeníu, teteu'uuximayátayuka.

Ne netiu.. netiuta'ɨ́kitɨarie, nepaapa pɨnetiuti'ɨ́kitɨa, pɨti'iiwanekai mɨɨkɨ, pɨti'atɨwákai, teiwaritɨ́a pɨrayenenétɨwakai, maana, mɨɨkɨ mɨtiweewíekaitsie ne maana nepɨtiuyuti'ɨ́kitɨa, ne'ipareewíetɨ, pɨti'uuximayákai, yuhetsíe mieme pɨkatiweewíekai.

Ne méripai tɨ nemɨkarakumaikáitsie ke tɨtɨ metekuxatatɨ ta mɨɨkɨ me..., me..., yuyeiyari ya'ané memuweiyakai, ne, 'aatsí nepɨkatimaikái, 'ariké ke nepɨretima mepɨne... mepɨnete'utixaxatɨwákai, nepɨwaru'eni, niuki maatsi luego mɨɨkɨ 'aixɨ panuyɨne, xeeníu 'Aleluyatsiixi waniuki. Xɨari kutá ke mɨranakeni xewítɨ menukuweiya pɨyɨwe.

Heiwa hɨawiyakɨ ya xeeníu heiwa problema temeuxeiya tafam... ta... ta'úkitsiema wahetsɨa ya ta'iwaáma wahetsɨa, yɨkɨ xɨka petiu'atihɨawé 'amu'ú matsi'utakwine, ya heiwa peyumexɨitɨatɨ xɨka pekatinɨweni tiita pemɨti'aitɨ́arie, maana luego paɨ pepɨyɨní.

Ne nepaapa puyekwaitsɨpatɨyeikakai taxaya titetewakamekɨ ya xeeníu, heiwa waaníu 'ɨɨrí waníu muuwa, 'iyá tuupí xeeníu ke paɨ titetewa mɨɨkɨ meha'ɨtɨ memekɨkákai waníu, mepɨwaranuyemɨmɨwekai.

Hiikɨ memɨtakukuwe waʼatɨɨ́tɨ tepɨkateuteteere ri, méripai kuxi 'emepɨteheuteteerekai, kename waníu hiikɨ heu'eríetɨ temɨtekwa'ákɨ, xeeníu refresco mɨtitetewa mɨtixuawe temɨte'ie, ya 'ikwai teewa mɨranenetɨariwa, ya xeeníu 'iyá mɨtiyepaɨritsetɨká bolsa ya... ya mɨti'ánene mɨɨkɨ tetekwatɨ́ waníu 'ayumieme kename tekateheuteteere.

'Eena makamietsie ne nekie nepɨmie Taatei Kie, nemaana neu'iwaatámie, kename rekuuye nepɨtiumaari, nepiwaɨritɨamie 'eetsiwa.

Ne nemeyutamaixɨa de correatsie neheuwétɨ, mɨtuxa xeeníu, 'iyá de nawí.

Ne maatɨari nemixeitsíe neputíma, neputanautsaxɨ pero ri keewa nemi... keewa nemixeiyakai maana ri nepɨkahatitɨa tawaarí.

Ne nemanukatsíe 'ayɨweka tixaɨ pɨkareuyewetsé, naitɨ pɨtixuawe.

Ne nepɨtiutixexeiyá 'eena pantallatsie, novela neputixexeiyá, mɨɨkɨ waɨká pɨnetsinake.

Ne, ne xeikɨ́a nemeuyutamaixɨatsie nepixei, costalta mepikayáyatsakai, ya hipátɨ ta kɨxauri, kɨxauritsie mete'ika'uutakai.

Ya tsɨ rikɨ teteku'uuwátɨ teiwaritɨ́a, hipátɨ ri xeeníu memɨkate... memɨka... memɨkatewa'ɨ́kitɨa yeme yuniwéma, tɨɨriyari mɨɨkɨ memɨtinunuiwá 'aku, mɨɨkɨ ri memɨkatehetimamateke paɨ, yukie memɨkwe... yukie memɨkweta'axikekɨ.

Hipátɨ, hipátɨ ta hawaikɨ, hipátɨ kwi meteu'eríetɨ ke mepɨyu'aita, ke... hawai xɨka heiyekukwineni ke, hipátɨ ta 'aixɨ memɨteheuyuxeiyaku mepɨyu'aita tseepá kareukuuye.

Tamɨ́ puyupatáxɨ ri, hiikɨ ri yeme tinai tepɨkate'ukwaixime mɨɨkɨ tiita memɨte'ukwaiximekai, xeeníu hipátɨ ri pɨkatiwanake ke'uxa, ya mɨti'ánene, ya hei... haxi tɨtɨ hipátɨ me... mepɨxani'erie ri, maana ri casi pɨtiuyu... pɨtiuyupatáxɨ waɨkawa.

Ne neteukari hetsɨa neputaweeríxɨ, nepaapa hetsɨa nepɨka'utaweeríxɨ. Neteukari maatsi 'aixɨ pɨnetiu... 'aixɨ pɨnetiutixaxatɨwákai, kename ke paɨ ti'ane, kename katinawatɨre, kename xɨka 'axa 'utaineni ke 'anékɨa muyeneni mɨɨkɨ nai pɨneti... pɨneti'utixaxatɨwákai, kename 'aixɨ ti'ane, kename pe... petiu'akanenimayáka 'eetsiwa, peti... petiwaaríni waníu ne nepɨtiutixatɨ́arie.

Méripai tɨ waaníu memayu'iwaatáwawekai xeeníu, tixaɨ perapaɨrítatɨ waaníu, rapaɨrítatɨ, tsinari pe'anuyewietɨ xeeníu, ya 'ikwai, tiita pemɨrexeiyani, mɨɨkɨ ta ya xeikɨ́a mɨyukɨhɨaní waaníu, mmm, 'eekɨ ta tiita, mɨɨkɨ ta tiita mɨrexeiya matimini. Hiikɨ... hiikɨ ri yeme paɨ tepɨkateu'iyayaari como, 'eetsiwa pɨtiuyupatáxɨ naitɨ, hiikɨ ri waʼatɨɨ́tɨ maatsi tepɨkaheuyuxeiyawawe pɨta ri.

Xɨari ri teiwaritɨ́a ya temɨteuyaxikekɨ tepu... tepu'iyamáxɨa karikɨ, ne xɨka muuwa nemeta'axiketsie tsɨ muuwa nekie, nemɨra'eriwani waʼatɨɨ́tɨ 'uuwa pɨta pɨtinekie heiwa nereu'erieka, xɨari xeeníu mɨtixuawekɨ, mɨkareyeika xeeníu luz muuwa takie mɨreye... mɨrekɨɨka..., mɨkwareu... ya mɨka... ya mɨkarexuawe 'aku, 'uuwa 'i ta tinaime temɨte'usaruakɨ kasi, 'eetsiwa pantallatsie xeeníu temɨteheuneniere, refri, 'eetsiwa xeimíe luego 'uuwa pepɨtiunaneni casi 'ayumieme.

Ne ya memɨtikumaɨwa xeeníu yatsarika, nepɨtiuti'aitɨ́ariwa puteyu nepɨweewie xeeníu tequila mayemane, kwinie te... kwinie 'uteewime ne'uta'aitɨ́arieka kwi tɨtɨ neka'enukakeku putaaríxɨ, nepitaaráxi, ne... nerapiitɨ nepatɨa pai tɨ.

Ne 'eena ne'uta'inieríeka xeeníu humá kiekari hixɨ́apa 'eena Yetaápa, maana 'uká pɨretixá wixárika, pɨtiuyuta'ɨ́kitɨa mɨɨkɨ́ rixɨa xeeníu 'etsikwera manutaya, mɨtiuyuta'ɨ́kitɨa, 'aixɨ pɨtiuxaxata, ke mɨrexá pɨnetsihenakixɨ tahetsíe mieme, 'ukári xeeníu wahetsíe mieme petaniu, ke... ke memɨte... ke paɨ mɨti'ane, mɨɨkɨ nai pɨretaxá.

Ne nekaramaitɨ́ maatɨari, escuela ne'ayekaitɨ, me... te... mepɨtewarumi, nema... nemaatsikama memɨtitei mɨɨkɨ nemaama mepɨteumi, ne 'aana 'aatsí nepɨkatimaikái pero ne... regalo mepɨte'ikumikwákai, 'ariké ri nepɨretima kauka paɨ tine'ane nepɨtiu'eri, kename siempre tamaamáma me'importantes, mmm. Ne... ne ta 'ariké nepɨtimi, mmm, cada año memɨtewarutimikwa, ne ta 'aana natinimini.

Xɨari ri 'aana xeeníu maatsi waɨká tepɨteheuyehɨaní, hiikɨ tɨtɨ temɨxuawe ri teemari xeeníu, paɨ tepɨkateyukɨhɨawe ri waʼatɨɨ́atɨ, tepɨka... yeme waɨká tepɨkayukɨhɨawe taculturatsie timieme, ya tiita mɨtiyukɨmaɨwa maana. 'Aana ri maatsi casi, maana paɨ tepɨkateku'eriwani, te... te... tepɨteheuyehɨaní casi kwitɨ ya, hipátɨ xeikɨ́a, tsiyupaɨtɨ mepɨtixuawere paɨ meteyukɨhɨawetɨ.

Méripai tɨ memu'uuwákai mepɨte'ɨkekai, teiwarixi mepɨtewa'ɨ́kiriekai xeeníu wa... me... wahepaɨ me... memutikwika memɨteyuitɨ́awawe, hiikɨ ta ri waɨká pɨtixuawe ri, pɨtiuyupatáxɨ me... me... mete... waɨká mepɨtekumaɨwa hiikɨ y luego ya xeikɨ́a ri mepɨkate'uyuitɨwa hipátɨ xeeníu yɨ... méripai kiekátaari yɨkɨ pɨta mepɨte'enana ri hiikɨ, hiikɨ ta ri yɨkɨ pɨta 'ánenetɨ xeeníu ta... tatsinake, xɨari yɨkɨ 'etsiwa pɨti'ane ri maana.

Ne nemuyutamaixɨa ne'iwaáma mep... hipátɨ meputiweewiyarɨwakai, kauka xeeníu xeiwiitaari 'aye'axekaku meneutiweewiyarɨwa, 'aana ke nepɨretimá. Ne, ne, ne pero nepɨka'uweewiyarie.

Neti'uuximayátɨ yatsarikatsíe netiweewíetɨ ya tsaiyá, heiwa ya ne'uuxipiekamekɨ xeeníu teiwarixi wakiitá 'aixɨ nepɨtiuyeyurietɨyeika, netiuye'itiwatɨ, naitɨ ke... ke... ke mɨti'ane.

Ne 'eena teiwaritɨ́a nepɨnúa yaakɨ neyumaitɨ́ netinekɨ'ɨ́kitɨanetɨ, nepanutayá pe... ne... pero nepɨka'anayenɨ, nepɨtiuhayewaxɨ, tumiini pɨtikuyúruwa, nepɨka'uyɨwekaxɨa. Maana nemayekateitsie teiwari nepetimá xeíme, mɨɨkɨ pɨnetsi'upareewi. Maana nepɨtiukatsuutɨa ne... nepɨtiuti'uuximayátaxɨ, 'eetsiwa nepɨtiuneti'iiwiri. Y maana mɨtiyetɨa nep... nep... nep... memɨyukɨxexeɨriwatsie neputa'inierie, muuwa nepuyuharerutaxɨ, maana maatsi hipame nepɨwaretima 'eetsiwa.

Ne ya nemɨti'uuximayátane pɨkanetsi'unákixɨ Zapopan mɨrakutewátsie, mmm, porque wixáritaari maana tsimepɨkate'ane, nehepaɨ memɨteuyemate xeeníu harerutsiixi, yeme 'aixɨ pɨkatiutuani, xaɨtsíe 'aixɨ, 'aixɨ maatsi 'eetsiwa pepɨtiutuani.

Ne nunuutsiyari nepaapa tsɨ... tsɨ karikɨ niutikwaitsɨpakai, mɨɨkɨ pɨwa'atɨwakai, tɨɨkɨ́xi ta, tɨɨkɨ́xi nepa'inɨatáxɨ xeeníu huukɨ́a Tepiki, muuwa, muuwa nie mepɨtetuiya, muuwa tepɨwarutinawekai.

'Eena makamie tumiini ne... nepɨti'ɨnakeyu, nepiti'uutákeyu, ne nekie nepɨkarekaki muuwa 'eetsiwa nepeita'aitakeyu tsikere xeíme.

Tamɨ́ ya xeikɨ́a xeeníu 'uuximayátsika 'eena yaakɨ mɨtiyutuakɨ, yaakɨ memɨteyutuakɨ, yaakɨ mɨtiyutuiyakɨ, muuwa ta xeeníu 'eme... 'emetepitɨarie kename, ‘ayumieme hipátɨ muuwa pɨta menekɨkáni.

Ne nemeuyutamaixɨa ri nepukakekakai wéruxita, tetɨata mieme xeeníu, ne... nemaama kauka neneu'iyamatɨa nunuutsiyari pai tɨ, kauka neneutinanairiwákai.

Ne nemeku'aitsie teerɨka netsihekeku, mmm, muuwa maatɨari nepetɨkie.

Ne, ne kuxi nemeuyutamaixɨa tsi.. waɨ... tsitepɨkate'atetsíetɨkatei, nemaatsika teiwaritɨ́a pukatei, ne maana neukuyeixɨaka shampoo xeeníu de oso mɨtitetewa nepunanaiyarie, nemaatsika pɨnetsiunanairi, maana tɨtɨ ri yunaitɨ mepeuyewe, hiikɨ ri nepɨkawarexeiya.

Ne nepɨtsuukaxiekai xeitsemaana, hiikɨ ri 'aixɨ nepɨreu'erie 'eetsiwa.

"Ne nekamixate, hiikɨ xeeníu heheekwame memɨtiweewiwa, mmm, yeme ""diseños nuevos"" memɨte'itérɨwa, mɨɨkɨ waɨká nep... nepɨranakapine ke méripai tɨ timieme, méripai ke mɨrekuwipetɨkatei."

Heiwa yɨkɨ peti'akɨhɨawéni pemaye'eríeni, pemɨyutamaixɨani xeeníu, heeri yɨ... paɨ pɨta nemɨtiniyanikekai heiwa pepɨti'eríeni, 'a'utɨa pepɨtinuani, pemayuye'erieni ri.

Ne nepaapa pɨmatekai kareta, meutakiwekai luego, xeeníu xɨnariya pɨmatekai, mmm, tsikɨiwitɨ pɨtiweewiwekai, 'ɨɨrɨ́, ya mɨti'ánene, pateyu.

Waikari pɨnetsinake, nehewaikanetɨ xeíme nepa... nepatíhɨa. Petiwatumɨríxɨ, nepeyukaheiweri ta kémɨneni.

Ne nunuutsiyari paɨ nepɨtinekɨhɨawékai kename 'anutaɨye neyemiekai xeeníu, tumiini kename muuwa 'aixɨ rayu'iiwa, hiikɨ kuxi ya pɨkatiyɨwe, tɨtɨ xapate, xapa xeeníu nepexeiya pero paɨ... paɨ... kuxi nepɨkaramaté ke paɨ mɨtiu... ne mɨtiyaní.

Ne tumiini ne'anu'ɨka waɨkawa hiikɨ 'ixuuríki tsi'ánenetɨ muxuawe nepunetinanairi, hiikɨ kuxi nepeixeiya.

Xɨka tumiini waɨká ne'uyemananike me... maatɨari neki neputa'aitawe, mmm, tiita nemɨreuyehɨwá muuwa, tiita temɨtekumaiwa kiitá timieme nai nepɨtiuyutinanairíewe.

Ne 'eena teiwaritɨ́a ne... ya nemɨtikuyeika 'eena xeeníu Yetaápa pɨnetsi'unákixɨ, hiikɨ 'eena nepuka 'akuxi.

Xɨari paɨ, bueno ne paɨ pɨkanetiyuriwe, nemunetamaixɨa tɨɨriyari nepaapa pɨti'uuximayátawekai, 'eetsiwa tepɨteha'inɨnɨatákai hiikɨ luego ya xeikɨ́a, nepɨnekema nepɨti'uuximayátawe 'eetsiwa, 'aixɨ́, tixaɨ pɨkareuyewetsé 'akuxi.

Nepiiníte nepɨtiuyutínanairi tiita nemɨreuyehɨwá, ya nekémarite, ya 'uuwa kiitá te... tiita temɨtekumaɨwa.

'Etsikwera xeeníu temanutayaxike temɨteutati'ɨ́kitɨa, maana ne nepeitima, waana xeeníu primaria 'akuxi nepɨkaretima yeme waɨkawa, secundaria ke teiwarixi memɨtatsi'anutayatsáxɨtsie.

Ne xeíme nemaatsika nepexeiya 'aixɨ nepɨtimaté, ne pɨnetsi'iníe teewa no... nomás ke pauka, Oaxaca reyetewakaku. Nepɨkayɨwe. Ke pai nemɨti'uuximayátane, ne 'ayumíe nepɨka... nepɨkayɨwe.

Ne tsiipu waiyari pɨkanetsinake ni, ni maxa xeeníu 'itsaari hipátɨ memukwaixime wixáritaari, ne mɨɨkɨ pɨkanetsinake.

Ne xeikɨ́a nepɨtimaariwa kename mamá waaníu mewautɨwékai, mamá mete'i... mete'iterɨwátɨ, tatsɨ tɨ ri xewi... xei... xeíme hetsɨa meri memɨhu kwitɨ ta ke... xeíme hetsɨa, meyupareewíetɨ nai para xeimíe yuwaɨkawa nai memanɨníkɨ́ waaníu.